ʻAʻale hiki ke kanaka e kūhaʻo maoli no ka mea e lilo ana ke kanaka i kanaka noho mehameha. ʻIke aku ʻike mai kōkua aku kōkua mai pēlā ka nohona ʻohana. He ola maikaʻi mai ke Akua mai ke ʻano nohona me ka ʻohana a me ke kaiāulu.